في ظهيرة أحد الأيام وكان الجو حار حيل فجأة لعبة الطفل بدأت تتكلم، الطفل شاف اللعبة وهي تتحرك وتقول هلا كيف حالك ؟ عيونه اتوسعت من الدهشة وما عرف أيش يسوي، قام يركظ قصاد أمه وهو يصيح أمي أمي لعبتي تتكلم، والأم ضحكت وقالت له يمكن حد حط فيها شريحة ولا حاجة <laughs> وضحكت معه <hesitation> واستمتعوا.